أكبر مشكلى تواجه العالم اليوم هي التغيرات المناخية وقديش تأثيرها سلبي على البيئة وقديش هي تكون صعبة وكتير على البيئة طبعاً، لأنا مش عارفين نواجهوا المشكلة هادي فأنا قلو كل العالم تتحد وي- ويبقى فيه تعاون دولي فنقدر نواجههوها بكل سهولة.